Lay paosy kely am'jeans a, izy io ndray de karazana paosy fitahirizana zavatra tena ilaina raha andeha hanao zavatra lavitra lay olona raha ohatra hoe <hesitation> ohatra hoe miandry soavaly, de misy zavatra afeniny sy ampiriminy tsara tsy ho voakitikitika na ho very, de zay ny ilana azy.